I I would like for all government official representative president whosoever in ley government to be together as one to lead ley common people or ley citizens in ley country to know la ro- la la la la right and to be peaceful in ley country and to carry on development to make ley country beautiful happy place la we want.